Ñy anjara asany ñy fisalasalà moa: -Aminy ñy fahalala, natao hañamarihanteña ñy raha vetsevetse nteña mampisalasala anteña, añontaniane teña olo tó va rolahy raha toy va diso, mety sa tsy mety laha atao nteña, aleo mañontanintany fahatany toy zay hanaontao fahatany, ñy fisalasalà natao ha hañaboaha nteña ñy hevitsy misy amin-teñ<...>.